Ai kama ithak kama ama ithak ava pik de mali ngutlu cha klan mali mo mo de tha tamen se cha, da bes mali ngunatiu cha. Da bes mali nguna tiu cha kama ithak bes nguna tlu cha demne demne de tha tamen se cha de chrot ia nguna lu cha. Sa mucheves da utet ngia drem ia ve ia au tha ve vat da bes na nga ma ithak klan na vik ma chlan anga va iheimga nglan na vik. Da ma vaiheimga pik da morka da bes mali una tiu cha ve va vet. Da chathi hei chule de uthi bang nevama aika imenei uthi bang ne veka aiska imenei a save ia imani ma gele, gele de umen ba tha cha. Umen ba kamu ithak ava pik ma chula ve. Kula cha ve ka arot kia te cheng. De ngo de mali abes ngua drem ia chalan minia ka na ngiem chlan minia ia. Da ut pe ithi bang imeni de chule de ngua lu cha. Ngua lu chama chedichen kule de ngu snan ia ithi kama guangnge thong avong de ama gignet ava bik. Ngia drem ia ngo da bes ngua drem ia ma git ngia drem ngo da bes ngua drem ia ma git a ava bik ngia drem ia ang tha kedenga da ngis doki avabik da bes mali nguma tlu gnet doki ngatha kedenga da ngis. Sa chule de ngua lu nget da ngua tu guseneng ia kama ithang ava bik de menena nget ma vaiheim ava bik da mali abes nguna tlu ngnet. Dak ithik de ngua lu nget de ngua na ngeim ba cha ia ka na ngeim glan da ka mini ia ngua la vechesengi. Da vam chesingi da morki de chama chates kama ithang nei nono chelochas ngua tu gusneng ia mudu nguna ri thi kuar ia thi bodem nget de koei ngua drem. Nget lu ava lechar da va lechar da cha mu cha ithang ma gisneia chama lechar ma chama rura ma tha don met nget. Klan na vik klan sa ngua ngeim da ngua lucha. Das ngua nangim mamar ptha chaia mali ngunari chama rura thi kuar ta ithik tha dlu cham ithik tha dlu cham ithak klan da ithik da ngo da bes mali nguna tiu cha. Ta ithik sa ngua lu cha mamar nei gus sachong ia a pik de cha neigim cholan na vik. Kama ithak ava pik de chanei geim kalan na vik ama vucha pik de cha na ngeim avesochong de chlan na vik da vama vuski da vama ichurki da chlan na vik. Da bes mali nguna tlu cha avak ma uluk sei vuk aurot mali nguna tlu nget. Ngia drem ve vat de chusek ngetlu chama vachei ngeno chama vusichi da va pik bes mali nguna tiu cha da kinas ta ithik da ngua lu cha ma chlan aiska imenep seimei ia sonoma da ngua lu cha. Aik sok techep nang nget ama chedichen. Da ngua lu cha de mali de bes nguana tlu ama ithak klan vikma pe vek gua vet abes na ung kusek kama git ma chlan ia tlu vethang nget. Daka va pik abes mamar mucheves de chlan ia thi pleng nget di lenget de sangarei nget de var nget sa chule sa uthas kama a slik de uthas kama slik choi ia drem ia ngo de bes ngua drem ia sik ka chlan mini ia cha nangeim chalan mini ia. Da sik klan mini ia chlan. Sa ithi chaei de ngua lu ia ngua met imani de ngua lu cha mali minei umet samenei imenei avik. De ngu ngeim de ngua lu cha de ngua senau ba raru met kam raun ga metki iaik, kama gia vama ithak ta ithak muk. Dak ti kuar ia chavi cha de tha tes ka. Mali ngun nari tha tamen senget da bes mali ngua drem sik ta tes nget chlan mini ia. Sa ithik sa ngua ve ngua lu cha ia cha na ngeim klad da thik. Auk kave cha nageim glan da ithik sok kiua vapik ura. Vadi va ngua thair glam na diva sik nglu cha mamar ia cha na ngeim chlan mini ia.